די וועג וויאזוי א פענגווין בלייבט ווארעם ווען ס'זייער קאלט איז אז זיי האלטן זיך אין ריזיגע גרופעס צוזאמען און זיי ווערן אנגעווארעמט פון בלייבן און אזא גרופע און אזוי ווערן זיי נישט פארפרוירן.